Ley anndal amin minen kaa daabaaji ɗii a tawan iɗi njogii leydi ɗoo. Ley leydi to ɗi njatortoo ɗo ɗi mboowi yaade hitaande fuu ko hollata ɗi, maa yogaaji koode jokkata jaati <hesitation> banngal muuɗun faa njiita jonka walla jatoo ndaarata.